لو اخترت أن انا اعيش من غير كهربه الا الحاجات الي انا هعملها دايمت هتعلم رياضه جديده دايما هسافر دايما هشوف صحابي لاني دايما بحس أن السوشيال ميديا و النت بياخد من حياتنا وقت كبير اوي ف احسن حاجه أن احنا ااامم دايما من فتره كل فتره نروح لبعض ونزور بعض ونسيبنا من موضوع الكهربه والنت والحاجات ديه